اته یو جفت او جدي عدد دی. جدي ځکه دی چې د په اتو باندې ویشل سخت دي. کوم ماشوم چې د اتو وشل یا ضرب زباني زده کړي، هغه نور په ټولګي کې تکړه، زده کوونکی حسابیږي. له دې ور و-هخوا اته د لسو خوا ته نیږدي عدد دی او په څلورو او دوو باندې په مساوي توګه د ویشلو وړ دی.